nubuelt rac gal beñ llechga chine- chine ra bengol rni si gu te cop neep bsel lim lone seit con nic rdeine lla nubuelt ti sa ne teid si- si ga vay lla pues chine hui beñ ti ne tei shiga pues ri gal lo doctor rni beñ shicuent llechga cachen beñ o shi lo ne chine mas teru callunne beñ chic ne rnirashi pasti medicin cucharad shi cos rac beñ dependiendo de shilo nac avansad llechga beñ lla pues rnic rashi pasti par lla nubuelt sheta sa ralosh beñ pasti ga shet chin rdeine per nubuelt chine rlosh beñ pasti la ne senu- senu- senu tis pues chic ri sac beñ lo ra doctor ten rui beñ shicuent ti ne teid pues chic ne rsob beñ juish o shilo rni rashi nubuelt beu laa rga beñ llechga chin nan laa toste rni rashi llechga laa ne pues nubuelt te cos nal teine rnirashi ya chine- chine bue nal nac ni maisteru rga beñ llechga ra te biñi ra te beñ roo ra te beñ rga llechga chine hui srenga clim nu re nlaa re lla chine rseñ beu laa be- beu nal chicne ra te ra beñ casi la mayori beñ rga llechga porque sheta nac beñ acostumdrad climga chic ne pues rat nubuelt shet llechga di sa nac nubuelt ste e- ste ca llac shuu beñ ste cos roo ru ne pe ru. rsalone llechga na beñ llechga simplisi ne chic ruñ beñ remeid caser pe ru rui beñ shet ladi di ne gol cor yal shilia ru beñ rac risio beñ llic beñ pe ru ste cos ne nic cos roo ru chic ne pues <hesitation> rac gal beñ <hesitation> <noise> sa is re ish pues mertis sa guc ra beñ llechga na so bdebis nac ni mas te ru bga ra beñ llechga ya na casi sheta pa com dura pa ca seiñ beu- beu nal re chic ne casi pa sheta pa nal bdebis nac ni mas te ru guc ra beñ por sa na re ish pues chin ra ca llechga o nura beñ chin rac llechga ruia pues moc cuentis su SHI ra beñ lo beñ cuetis ca llon beñ llic beñ ri siob toste rni rashi scuerp beñ pel ni sa scan nic nac llechga man chu a buen nac nur ra cos rni ra bengol pues sal sel beñ vaporu lso beñ ruñne rbene ra te <hesitation> niliú vapuru chic ne rse bane ro lso chic ne rac ne beñ <noise> respiración beñ sheta ru rquibee llechga beñ si no llechga rquibee toste ne beñ nubuelt nic ai ese vaporu ni cania nic nac chin rac beñ te rú nal laa rsel beñ vaporu niliú ne rac ne beñ que ruñ rgoob sac beñ bee lla chin ten rú nal ne pues rni ra beñ con- con shaá re beñ que cuan. Cos shaá ma nac ni mas te ru don sal nic guñ beñ nic guñ gan teí llechga ni callac beñ.